epa yo oho ewo ma re sei ore va ote wane yo edi ovo ore ra ore muo ebi kuwa kuwa kuwa ko orue ogburo no ove signal oni kioko no okele ye no dhe re ogwo jo be nyaze then udi oma ye obe gbere ebe na aso ovo ore nya ote nwane rue urun kpe ogwo yo odhere no a rue ye sa ha otho bo ighene ore reye ke owho then uto omaye oso te wane ro kani ore come out ki yeho owowo gbe irioke ugio ore nya obe nya na ote rue oware no onuhu ovo ove lu fiom fiom na ovi na yo odu ola te ola isi no yo ova bo ni dlu va bo no yo ote no eri ni emoku ewe ma re ro isoko sei enu ore jo ivi oje vi omo no ote ye omo okpeva omo ye ore jo yo avi omo na are gbe lalo ure luo ure lo oke kpo no oke ke aso ore weze ewe but ewe ama kre no ri usu ri ojo rie no are se ama kre oye re ka ro kai like poln ovo oro ke uve ote wane rue ohwo no oro evao ovo na hayo ha ohwo no o keria hayo ha ohwo no o ku etu ho ore zi bo no ooohwo eni kioko na kpobi no ote bo no ooohwo eni kioko ne kpobi a ve vo kpo emu a gbe vo zi obo no owho na ori na ha era ye na era ene na me kele na iwo ereghe goge ire kuro owho erue he